ஒரு சலவை இயந்திரத்தின் முதன்மை நோக்கம் தண்ணீர். சவர்க்காரம் மற்றும் இயந்திர கிளர்ச்சி. ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி அழுக்கு மற்றும். கறைகளை அகற்றுவதன் மூலம் துணிகளை சுத்தம் செய்வது. குறைந்த கைமுறை முயற்சியுடன் துணிகளை திறம்பட. சலவை செய்வது முக்கியமாக. இது துணி துவைக்கும் செயல்முறையை தானியக்கமாக்குகிறது. வீட்டு அமைப்பில் நேரத்தையும் முயற்சியையும் மிச்சப்படுத்துகிறது.